<noise> एक आम इंसान के आमतौर पे सात से आठ घंटा सुतके चाही। ऐसे <noise> ओकर थकान और जउन भी <noise> मानसिक तनाव रईला <noise> ऊ सही हो जाला <noise> और ओकर शरीर के नींद के खुराक भी पूरा हो जाला <noise> और हमहुँ इही तरीका के <noise> पालन करिला। आठ से नौ घंटा हमरा सुतले खातिर बहुत बा। कबो कबो जब हममे जादा थकान हो जाले ते सायद हम जादा सूति जाई न यी ते हम इही तरीका के अनुसरण कईला। ए शरीर के स्वस्थ रखले खातिर काफी बा। हमके इहे लागेला कि आठ से नौ घंटा या सात से आठ घंटा सुतल इंसान खातिर बहुत बा और ई नियम सही भी बा।